بكل بساطة بروح لهذا الشخص وبجول له إنه أنا أبغى أتعرّف عليك، و إنه يعني نصير أصدقاء ونحكي شوية سوا، و يعني نتبادل الحديث مع بعض إيش سويت؟ يعني كيف حالك؟ إيش أفضل شيء تحبه في حياتك؟ إيش أكثر شيء تكرهه؟ شو الناس اللي إنت تحبهم وتحب تتعامل معاهم؟ يعني بسأل شوية أسئلة عميقة، كذا الشخص يتجاوب معايا ونصير أصدقاء.